Nicochis, eeh matitiaca que nechihxitia in pilantzitzin ca tzatzahtzih, pero que niquiera seguro, peua siahca ya nicochi pero nechihxitiah in pilancoconeh, ahahcotzicuini ipa notlapich, ino ca, ca tunali pero ino quemeh ino, es que, tomochtiya ica tunali? amo, ha, neh ayic nicochi ica tunali, ica mejor matitiaca hasta quipoctia no cuerpo, pero ipa yabe pilancoconeh non tzerga tzatzahtzih, ca ino amo nicochis quemeh completo. Nicochi tla las once, nicochi, ocsapah las seis, las seis y media yonitlachix, yacah mejur ya nimeuah. ¿Ua tlenoh timayitiya ino horas a las seis? iiinotlalia calihtic. ¿Ua que amo tomosicuitia? nisecui pero como nicpia nosueter nitlalia.